Luga ina kubwanga lichi fipa kwa sababu. Nazari uku fipa, nakurilu uku fipa. Nazari nililuga i baba na mama ya kavwanga. Kuna ni kwecha bidi na vwangi luga ina ya kavwanga. Kwa givwanga i luga ini tofauti na zazi wangu. Chiniluga zikuponga, utandawazi. Namani chiswale chini ichitawali. Mazano mtu mfipa. Lakini utangu manye vini mfipa. Kufwangi chiswali mwanzo mwisho. Ataka sukudionyesha kwa mbu mfipa. Yani wale mi chiswali chino kawa pwanja yana. Ambawo ni luga ino ya atawala Tanzania. Unsi kwansi kunawaya. Ama akaku potele. Rura kukaponga. Lakini i luga ya akwe kwa ambenga kufwanga mfani chifipa. Achachesali. Wakulana ndi chiswuma kwe. Ani chiswuma kwe ingia nju kuchinani. Hakufwangi chiswali. Lila na msukumo mamani lafuzia kwe. Pamumbona wakufwangu ino. Chiswuma kwe. Mfipa nawekwa ndi chiswali cha kwe. <hesitation> mamani anjiwewe. Mfipa. Mamani akwambi chiswali chichakifipa. Yani lafuzia kwe. Yamane. Uitangiponge. Isha pongana. Ndungajitai dupa mchiswali utule. Lakini la iasili di kupirangili po. <noise>